mi lari ɓerde maa ɗo metti hannde ɗo, ɗume un damatamaa, milari ni a wari a ɗo suni a walaa jala, a walaa bolla, a wari a ɗo joɗi shiru, ɗume feaata, mo meemi maa Useni yeccam leh. Ko daamata maa? huunnde on daamata ma to min waawi waɗugo mi ballittitte useni yeccam anani